بجول له إنه يلا يلا، خلنا نتغدى سوا اليوم ناكل شي جداً يعجبك، يعني إذا جابلته مثلاً بالمكان ذي برا، بجول إنه هذا مطعم جداً رائع، وإيش رأيك نتغدى سوا هناك، ترى سمعت عندهم بالمنيو شو، ما أدري إيش، لكن بصراحة، بجيبه عالبيت، بجول له بسوي لك ورج عنب يجنن لازم تيجي نتجابل وناكل سوا.